ବିଲେଈ ମନେ ନିଜା ମାଲିକାଂ କୂ ଇପରୀ ସ୍ନେହା ଦେଖାନ୍ତୀ, <hesitation> ସରୀରା ଘଶୀବା, ଅପେଖ୍ଯା କରୀ ଧୀରେ ଚାଲୀବା, ଚିଲୀଲୀ ଧୋନୀ କରୀବା, ନିଜା ମାଲିକାଂ କା ଉପରେ ବୋହୀବା, ମାଲିକାଂ କୂ ଉପହାରଃ ଦେବା। <hesitation> ଯହୀ ପଡୀ ଭାଵରୀ ବିଲେଈ ମନେ ନିଜା ମାଲିକାଂ କୂ ସ୍ନେହା ଦେଖାନ୍ତୀ।